Averina avoaka daholo aloha ny entana ao anatin'ilay fitoerana mibosesika. Dia ny entana tsy ilaina matetika no alefa any amin'ny farany aoriana indrindra. Ary izay ilaina matetika kosa no atao aty aloha indrindra. Dia alamina araka izay ny ao anelanelany. Izay entana tena tsy ilaina kosa dia, na ariana, na omena izay mety ho mila azy.